Lo que kauk lanu'u de rapu se jay limjien pelota pus es ndajap rapu se jay li'ik mat ndateu limjien pero kunji nipep jay majau jay tumem peukpu manamat lamjen antes kauk lanu'u jay maiñ bueno chu de kunji maiñ pu rinjiuk jay batju'u limjien pero antes mut cuando antes cuando era de kunjanma kon ma mi mamá pus kauk nipep lanu'u rajuik ja limjien xikit pero chu si ya porque antes rajuik bien skatsajam pa malamjen pero chu ya mut porque chu ya lichajaun jay namat badiut li'ik que lem limjien pus ya tiljiañ xikit pu rajuik lem butuju'u limjien napu pelota pero jay peuk pu l'eje jay per nipep majau limy peuk pu majau manatju lamjen kujuan kujuy si limy nda jay peuk pu majau pero nipep mbanjay se limi saria para que rajuik mants jay que majau matsajau para que rajuik manatju lamjen pero si lembu mat limjien pus kauk ndajap rapu re lanu'u que mat limjien pelota que pero ndajap rapu re kauk lanu'u y escuela pus kupu kauk ndajap pu kanjet jay sania ne kasau nguex que juy lumey ndajap es de rapu re basap lumey tumem ne kasau nguex que es ndajap pa rapu manasap pero chu si ya limy de pa kanjet pero antes mut cuando kaung nikiam kandaun pus nipem limy de rapu pero chu si ya pero de kujuey kujuey comunidad kujuey nipep limy de rapu se jay la nu'u puma kasau nguex lu'uey basap.